<noise> toh-toh Hankaŋ kachi amsa ay burra ma ba day’harino ay gogahan daŋ haka ayma dayhari ka hari hanyaŋ kani kulu kaba wankulu da piyowata ingayno burra gahan, haro din dumo kan nichi am karshantama aywo ay manba taba kahaŋ, nima dayharihaŋ ay abisa nisai wankulu kanniga haŋ aywokaŋ bunbo ay di’yaŋ woga, zama hankaŋ bursudu ay burmana bursibara abisa wadin kachi a amsa Day’hari dinna chandi nigahaŋ wankulu ha’ri kulukan burradu burra gahan amma agahinka tai day’hari kanunda fanfo hari mata kulukaŋ agoda dayhari a kanunda fanfo hari, komi a kani komi ajanka kani gwamma day’hari day’foyaŋ hari. Nan gufoyan harimo ago e’si kanu nangu foyaŋ hari gamma fonfo hari, nan gufo hari’mo gwamma day’hari, zama dayhari wankaŋ dona a hanyaŋ asima hari kulu hanyaŋ kani da piyowata burra ga piyowata haŋ a bisa bursai day’hari hanfoyaŋ, piyowata foyaŋ hari kanun da day’hari, affomo gaskiya gwamma nima day’harihan amma kulun dadai gwamma burma day’hari da burma fanfo hari haŋ, wadinno wadin kachi tambaya kaŋ ninaiha aynin no a amsa, da amainoya shikainaŋ e makwai kalhanfo kwainai di irkwai’ni chaba di e yaika di di irkwai’mino hankaŋ e gogin hankaŋ nigo chaichi di irkwai’minno.